Fanomezan̈a farany tsara fo alainao isaka lera anao ampisafidian̈ana raha. Tsy haiko ino antony? Ia, mety marin̈y ndreky ninao fôtony koa fa hifidy fo sitrany edy mifidy niny tsara fa ndraikindraiky zen̈y anao karà fa tia ten̈a ndreky e.